Boŋ, hadamadiwŋ la baluo nafaa, wo lemu ka fanka ka dookuo ke. Wo dookuo i be a ke la i faŋo le ye, i be a ke la i la saatee ye walla i la bankoo ye. Aniŋ fanaŋ i be a ke la i la dinbaayaalu ye. I fanaŋ, i ye fanka fanaŋ ka kuu ke miŋ ye a loŋ ko a be, a be hadamadiŋo nafaa la. Epuwi komiŋ ňiŋ mu relisiyowo miŋ ti fanaŋ a se i nafa, i ye wo fanaŋ baara niŋ i mu kereceŋo ti. i ye i la diinoo baarandi, niŋ i mu misilimoo fanaŋ ti i ye la fanaŋ dinoo baara ti; hadamadiŋo labaluo nafaa mu wo le ti. I ye ite la dookuo niŋ diinoo, niŋ mooyaa taamandoo